oyiro oma dɛmu ɓa sɛrobiya pɛ a deɓwenu danrobe nucozo ami nucozo woo mina ama huweni mi nu a bira-ro mibe danna-ro sɛrocuwa nɛ mide danna-ro sɛrocuwa nɛ mɛ oyiro oma dɛmu ɓa sɛrobiya twa mibinni a sura ma nucozo matete a zun hinnɛ a zun emosiyon-na ɓa ɲunle san ɓa boni bore mi bun dofɛn-na mi bun wara mi bun ɓa curulu mibin a lɛ yɛrɛ ma nucozo sura matete han lo han loni ho a bonu mami ɓa ɲunle ɲan san